þarf að greiða fjögur hundruð milljónir króna í sekt vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum samkvæmt dómi Héraðsdóms í dag þetta er fimmfalt hærri sekt en áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafði gert BYKO að greiða yfirvöld í Norður Kóreu hóta að aflýsa fyrirhuguðum leiðtogafundi með Bandaríkjaforseta í dag átti að vera fundur leiðtoga Kóreuríkjanna en honum var aflýst

verið öflugri en nú segir forstjóri spítalans afgangur varð af rekstrinum í fyrra það er viðsnúningur frá árinu á undan úrgangur rúlluplast og hafa fundist í og við Norðfjarðará eftir að áin gróf sig inn í óleyfilegan ruslahaug landeiganda honum er gert að hreinsa ána áður en veiði á sjóbleikju hefst

dóttir skipverja á breska dráttarbátnum

segir huggun í því að vita að bátnum hafi ekki verið sökkt með tundurskeyti hún hefur alla tíð velt fyrir sér afdrifum bátsins gott kvöld einn lést og þrír slösuðust í alvarlegum árekstri tveggja fólksbíla á Suðurlandsvegi vestan við afleggjarann að um klukkan hálf þrjú í dag fólkið sem slasaðist var flutt með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítalann þyrlan lenti við spítalann um fjögur leytið tildrög slyssins eru ókunn og vegna rannsóknar á vettvangi verður Suðurlandsvegur lokaður um óákveðinn tíma óákveðinn tíma hjáleið er um gamla Suðurlandsveg og gengur umferð greiðlega að sögn lögreglu héraðsdómur dæmdi dag BYKO til að greiða fjögur hundruð milljónir króna í sekt vegna brota á samkeppnislögum fimmfalt hærri sekt en forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir brotið alvarlegt og dómurinn komi ekki á óvart málið hófst þegar tilkynnti til Samkeppniseftirlitsins um tilraunir

og gömlu Húsasmiðjunnar að fá

til að taka þátt í samráði hinna tveggja fyrirtækjanna þáverandi eigendur Húsasmiðjunnar viðurkenndu brotið og gerðu sátt við

Samkeppniseftirlitið að lokinni athugun sektaði Samkeppniseftirlitið móðurfélag Byko um sex hundruð og fimmtíu milljónir króna fyrir tveimur árum vegna ólögmæts samráðs við gömlu Húsasmiðjuna eftirlitið taldi að brotin hefðu verið mjög alvarleg og til þess fallin að valda húsbyggjendum og almenningi umtalsverðu tjóni

skaut sektinni til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og hún ákvað að lækka hana niður í sextíu og fimm milljónir

skaut þeirri ákvörðun til dómstóla og krafðist þess að sektin yrði hækkuð og á það féllst héraðsdómur sem hækkaði sektina í fjögur hundruð milljónir eða rúmlega fimmfalt þetta hafi verið alvarlegt brot á markaði milli markaðsráðandi fyrirtækja sem framin voru í þeim tilgangi styrkja stöðu þeirra á kostnað neytenda var með því brotið gegn mikilvægum hagsmunum þorra almennings það þarna var um brot á e e s samningnum að ræða ekki einvörðungu íslensku samkeppnislögunum Páll segir að dómurinn sé í samræmi við niðurstöðu

því ekki á óvart eftirlitsstofnun EFTA skrifaði réttinum bréf meðal annars vegna niðurstöðu áfrýjunarnefndar um að e e s samningurinn ætti ekki við það er auðvitað athyglisvert innlegg í málið og undirstrikar það að það er mikilvægt fyrir íslensk samkeppnisyfirvöld og íslensk stjórnvöld að að beita samkeppnisréttinum á Íslandi með samræmdum hætti það er virða reglur á evrópska

þannig tryggja að við séum hluti af evrópska efnahagssvæðinu og hér gildi sömu reglur og annars staðar óvissa er um boðaðan fund Donalds Trumps Bandaríkjaforseta með

un leiðtoga Norður Kóreu í næsta mánuði upplýsingafulltrúi hvíta hússins segir Trump tilbúinn í erfiðar samningaviðræður stjórnvöld í Norður Kóreu hóta því að aflýsa fyrirhuguðum fundi og Donalds Trumps ef Bandaríkjastjórn þrýsti á um að Norður Kórea eyði öllum kjarnorkuvopnum sínum í gær aflýstu stjórnvöld í Norður Kóreu fundi með Suður Kóreu sem átti að vera í dag var það gert vegna sameiginlegrar heræfingar Suður Kóreu og Bandaríkjanna sem hófst síðasta föstudag nú nú er því komin upp óvissa með fyrirhugaðan leiðtogafund Bandaríkjanna

og Norður Kóreu tólfta júní í Singapúr

Landspítalans í fyrra þrátt fyrir aukna eftirspurn eftir þjónustu þetta kom fram á ársfundi spítalans í dag yfirskrift ársfundarins að þessu sinni var Landspítali í vörn og sókn heilt yfir var frekar jákvætt hljóð í stjórnendum spítalans á fundinum ég er bara mjög stoltur yfir árangri spítalans við sjáum að það er sívaxandi eftirspurn eftir okkar þjónustu og við náum að svara henni í rekstrarreikningi fyrir árið tvö þúsund og sautján sem var kynntur í dag kemur fram að spítalinn skilaði sextíu og tveggja milljóna króna afgangi í fyrra

hefur spilað mjög vel úr þröngri stöðu við erum réttu megin við núllið

svolítinn plús og við erum mjög ánægð með það miðað við hvernig árið leit út í byrjun við náðum frábærum árangri í biðlistaátakinu jukum þjónustuframboð verulega

samt réttu megin við strikið við höfum verið að fá aukið fé inn og í rauninni hefur verið uppbyggingarfasi allt frá tvö þúsund og þrettán og þess sér stað spítalinn hefur verið á uppleið en við teljum að til þess að gegna okkar hlutverki eins og við helst viljum þá þurfum við töluvert af fé og við þurfum líka mikið af öflugum mannskap þú sagðir í ræðu þinni að

aldrei verið öflugri þetta eru stór orð

ég stend samt algjörlega við þau ef við lítum á

afköstin það sem við erum að gera sjúklingana bæði innlenda og erlenda ferðamenn þau verkefni sem við erum að fást við eru flóknari og stærri en nokkurn tímann áður þannig að heilt yfir þá er í rekstri spítalans

í vörn stundum á sumum sviðum en við erum samt

í sókn og gengur býsna vel Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík vill lækka útsvar um hálft prósentustig

og auka samstarf ríkis og borgar í húsnæðis og samgöngumálum Sundabraut fer aftur á samgönguáætlun en fjármálaráðherra segir að skort hafi sýn og vilja af hálfu borgarinnar til að tengja borgina betur Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og Eyþór Arnalds oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík boðuðu til sameiginlegs blaðamannafundar í Marshall húsinu úti á Granda í dag útsvar verður lækkað úr fjórtán komma fimmtíu og tveimur prósentum í þrettán komma níutíu og átta í fjórum þrepum á kjörtímabilinu það er ekki gott að rukka of mikið þá flytur fólk annað við sjáum að margir eru að flytja í önnur sveitarfélög við ætlum að fjölga hér á ný endurræsa Reykjavík þetta er liður í þeirri áætlun á endanum þá fáum við meiri peninga úr þessum hóflegu gjöldum kosningaskjálfti nei bara tilhlökkun ég fór inn í Árborg og lækkaði skatta þrjú ár í röð það voru fasteignaskattar við ætlum að lækka hér í Reykjavík það er

bæði Bjarna og Eyþóri var tíðrætt um samgönguvandann

á höfuðborgarsvæðinu sem þeir vilja leysa með ýmsum hætti fjölga Strætó fækka gatnamótum og Sundabraut fer á samgönguáætlun það hefur einfaldlega skort sýn og vilja af hálfu borgarinnar til þess að tengja borgina betur ég hef starfað með þremur samgönguráðherrum sem allir hafa sagt mér að þetta samtal hafi ekki gengið nægilega vel fram til þessa hallar ekki á ríki ekki rétt að borgin hafi verið reiðubúin til að setja það mál í forgang Seltjarnarnes er með vaxtaverki segir bæjarstjórinn en vegna íbúafjölgunar hefur verið skortur á leikskólaplássi og

í sextíu og átta ár nú eru fjórir listar boðnir fram í sveitarstjórnarkosningum Sjálfstæðisflokkurinn býður sig fram til bæjarstjórnar á Seltjarnarnesi ásamt Viðreisn og sem bjóða fram sameiginlegan lista þá er einnig f listinn eða fyrir Seltjarnarnes sem er nýtt framboð og svo listi Samfylkingarinnar málefni grunnskóla og leikskóla annars vegar og fjármál sveitarfélagsins hins vegar er það sem ber hæst í málflutningi frambjóðenda við erum að fara svolítið í gegnum

það er mikið af barnafjölskyldum að flytja á nesið sem hafa skráð sig á síðustu misserum inn í leikskólann þannig við þurfum að bregðast við því og við ætlum að gera það strax núna í haust langtíma spár sýna fram á að árið tvö þúsund tuttugu og tvö gætu verið allt að þrjú hundruð börn þannig það sem liggur fyrir okkur er að byggja leikskóla fyrir þrjú hundruð börn og nú er bara verkefni næsta kjörtímabils að velja þessum leikskóla stað og byggja þennan leikskóla já ég held að það sé eitt af þessu sem er almennt samkomulag um í bænum og það er það annars vegar að bæjarbúar eru tiltölulega ánægðir með grunnþjónustu það segja leikskóla og skóla og íþróttastarf en til að verja það til lengri tíma litið þá hefur okkar mottó verið grunnþjónusta í stað gæluverkefna því nú er bærinn rekinn með tapi á síðasta við höfum lagt til þá lausn að byggja þriðju

byggingar á sama stað erum við að dekka leikskólapláss fyrir eins árs til sex ára og getum tekið inn oftar á ári við höfum áhuga á því að þróa það verkefni áfram í samstarfi við leikskólakennara og fagfólkið á leikskólum en núna hefur það verið þannig að það munar

getur munað heilu ári hvenær þú færð inntöku i leikskóla og þetta viljum við laga við höfum verið að taka inn börn frá fjórtán mánaða aldri

hausti höfum gert það núna í fjögur ár

og með nýjum leikskóla þá munum við færa það niður í tólf mánaða við leggjum mikla áherslu á

það er mjög mikilvægt

að laða að nýja kennara í grunnskólunum okkar við höfum verið með mjög öflugt starfsfólk í grunnskólum en það er fyrirséð að

margir eru að fara að hætta sökum aldurs og því leggjum við til að setja upp sérstakan þróunarsjóð þar sem væri hægt að sækja um nýsköpun í innra starfinu og nýjan aðbúnað til að laða að nýútskrifaða kennara já ég tel að við séum að greiða kennurum allt of lág laun og ég tel að við eigum að gera skólana okkar leikskólana og skólana að eftirsóttum vinnustöðum og við gerum það ekki öðruvísi en að að hækka laun kennara bæta kjör þeirra með öðrum hætti bæta aðstöðu þeirra og aðstöðu barna til þess að vaxa og þroskast í þessu fína umhverfi sem við eigum hérna á Seltjarnarnesi fjármálin eru undirstaða alls annars fjármálin eru undirstaða þess að við veitum þá góðu þjónustu sem í mörgum tilvikum er verið að gera án þess að í fjármálin séu í lagi við minnum á að strax eftir fréttir verður sérstök umfjöllum um málefni leik og grunnskóla fyrir sveitarstjórnarkosningarnar

verða annan laugardag danska þingið samþykkti í gær takmörk á heimagistingu nú er aðeins heimilt

leigja út heimili sjötíu daga á ári í dag eru um þrjátíu og eitt þúsund einstaklingar í Danmörku sem leigja út herbergi sín hús eða íbúðir til ferðamanna þar til nú hafa ekki verið neinar hömlur á slíkri þjónustu en samkvæmt samþykkt þingsins frá því í gær er fólki heimilt að leigja út eignir sínar sjötíu daga á ári að hámarki nýju reglurnar svipa til laga um heimagistingu á Íslandi þar sem hámarksfjöldi er níutíu dagar í Danmörku er sjötíu daga leyfið aðeins gefið

ef þriðji aðili Airbnb eða sambærileg fyrirtæki gefur upp til skattayfirvalda leigutekjur og fjölda gistinátta gefi þriðji aðili ekki upp upplýsingarnar þá er aðeins heimilt að leigja eignina í þrjátíu daga á ári við það lækka einnig skattfrelsismörk úr sem nemur um fjögur

vildi ekki staðfesta við fréttastofu d r hvort fyrirtækið hyggðist fara eftir nýju reglunum

komst um óleyfilega urðun á úrgangi frá kúabúi í sveitinni áin braut sér leið inn í ruslagryfju og hreif með sér og rúlluplast landeigandi lofar að bæta ráð sitt og hefur nú þegar fyrirbyggt að áin mengist frekar ófögur sjón blasti við heilbrigðisfulltrúum

sem voru kallaðir í Norðfjarðarsveit á dögunum í vatnavöxtum í vetur braut áin landið og komst í gegnum varnir við gamlan ruslahaug bændur í sveitinni hafa vitað af honum

í marga áratugi en augljóst var að sumt af ruslinu var nýlegt

urðað þarna

leyfilegt að urða svona í einkalandi nei það er óheimilt að urða úrgang annars staðar en á löggiltum urðunarstöðum viljum ekki hafa eins en landeigandi vildi ekki veita viðtal hann fullyrðir að sumt af ruslinu sé en viðurkennir þó að hafa sjálfur urðað þarna rúlluplast og bein af stórgripum en enginn spilliefni ekki verði meiri úrgangur urðaður á þessum stað um leið og málið kom upp mokaði hann möl fyrir hauginn til að áin næði ekki meira rusli hann kennir malarnámi verktaka úr ánni um landbrotið segist hafa séð í hvað stefndi en ekki fengið styrk til að fara í fyrr en á þessu ári vél til að vinna verkið var komin á staðinn þegar við áttum þar leið um í vikunni heilbrigðiseftirlitið hefur veitt landeiganda frest til fimmtánda júní til að hreinsa plast úr ánni en þann dag hefst þar veiði á sjóbleikju tuttugasta og fimmta maí

um afnám áttundu greinar stjórnarskrárinnar sem kveður á um að barn eða fóstur í móðurkviði eigi jafnan rétt til lífs og móðirin Írar ásamt Maltverjum búa við ströngustu allra Evrópuþjóða þar eru fóstureyðingar bannaðar samkvæmt lögum brot á þeim getur varðað allt að fjórtán ára fangelsi það er aðeins í þeim tilfellum sem líf móður er sannanlega í hættu sem þungunarrof er leyft ástæður eins og nauðgun blóðskömm vansköpun andlegir félagslegir eða efnahagslegir erfiðleikar eru ekki teknar gildar írska þjóðin er klofin í tvær fylkingar nei sinnar vilja óbreytt ástand en já sinnar vilja afnema áttunda greinina og rýmka þannig fyrir möguleikum á fóstureyðingum

manns sem fórst með dráttarbáti á Faxaflóa fyrir sjötíu og fjórum árum hélt að verið væri að gera grín það er henni huggun að vita að bátnum hafi ekki verið sökkt með tundurskeyti Þórunn Elísabet Green missti föður sinn

fórst í nóvember nítján hundruð fjörutíu og fjögur báturinn var þá í leiðangri til að bjarga tankskipinu Shirvan sem hafði orðið fyrir árás þýsks ásamt flutningaskipinu Goðafossi green var annar vélstjóri á bátnum og hafði gifst móður Þórunnar árið áður Þórunn var níu mánaða með

fórst níu manna bresk áhöfn og átta bandarískir

mæðgurnar hafa lifað í óvissu um örlög hans síðan þar til Þórunn fékk símtal frá starfsmanni Landhelgisgæslunnar

fyrir helgi mér brá nú svolítið ég varð gat varla hugsað

það væri einhver að gera grín eða eitthvað mér fannst þetta eitthvað svo ótrúlegt mér fannst

eins og í lausu lofti þetta var eins og áfall í raun og veru báturinn fannst fyrir tilviljun í apríllok á hafsbotni í innanverðum Faxaflóa talsvert frá staðnum þar sem Goðafossi og var sökkt Þórunn segir fréttirnar góðar þrátt fyrir allt maður er búinn að vera að hugsa svo mikið um þennan bát og mamma mikið

að tala um hann alltaf að tala

og pabba og svona svo bara kemur þetta

segi maður átti ekki von á þessu enda hefði aldrei neitt rekið á land hvorki björgunarhringi né björgunarbáta eða annað

fundist ekki einu sinni hringur rannsókn Landhelgisgæslunnar á flakinu sýnir hins vegar að ekkert bendi til þess að tundurdufl eða skeyti hafi sökkt bátnum Þórunn segir það huggandi já mér finnst vera öðruvísi að hugsa til þess hitt er svo mikill hryllingur Sigurður

að koma skil á morgun upp að landinu það er ansi ansi kröpp lægð sem á að koma koma upp að landinu

má gera ráð fyrri að það verði slydda eða snjókoma

þarf að greiða fjögur hundruð milljónir króna í sekt

vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum samkvæmt dómi Héraðsdóms í dag þetta er fimmfalt hærri sekt en áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafði gert BYKO að greiða yfirvöld í Norður Kóreu hóta að

aflýsa fyrirhuguðum

með Bandaríkjaforseta í dag átti að vera

hefur aldrei verið öflugri en nú segir forstjóri

afgangur varð af rekstrinum í fyrra það er viðsnúningur frá árinu á undan úrgangur rúlluplast og hafa fundist í og við Norðfjarðará eftir að áin gróf sig inn í óleyfilegan ruslahaug honum er gert að hreinsa ána áður en veiði á sjóbleikju hefst við segjum næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan